ʻAe, ʻike nā pipi a me nā kao ʻo wai ko lākou kahu hānai. A i kēia mau lā, loaʻa kēia mau pāʻoihana. <noise> He pāʻoihana cow cuddling. I kekahi mau makahiki aku nei, he hoa koʻu, a he kao kāna. A ma kona wā hauʻoli, ahuwale kona hauʻoli. Ma kona wā huhū, ahuwale <noise> kona huhū.